Pos la climi d'Indonesia es un infiernu es un país tropical con una climi úmida i calorosa tol añu la temperatura es más menus dunus venti graus tol añu i una umidá que te derrenga, possimenti las islas de Sumatra i Java, enque es clima mu güena pal sul, pa dil pala playa. Lo que passa es que tamién ai la temporá de lluvias i son mu intesas, es compricau palos turistas peru tamién es una aventura i ai qu'apreparal-si pa una calol que te derrenga.